<hesitation> ii goono aga, Hansi nga dinga hansi hanga sin din d'i iga salaŋ da care niga di iga kaa ga fooru no care ra wane ma wane nama wane ma wane yaŋ nama, wane ma k'a ka kani ka salle wane ma k'a ka kaarum a boŋ. To wadin kulu hansey i go ga salaŋ car se no. Iri ir borey zey ii si bay hay kulu kaŋ i goono gane kala irikoy kaŋ n'i taka awo. Niga di hansi yaŋ wane ma tun kay ama zuru kwaay jine barga barga barga ama kani wane ma k'a a do ka boŋo di ga cay daŋ nga mayo ra ka nama. To ii wo ii yaŋ kaŋ ci andami zey sino ga bay hay kulu kaŋ nufin da yaadin. Amma irikoy wo kaŋ niŋ ga hari taka irikoy wo bay hay kulu kaŋ i ga nufi yaadin, to yaadin no hansi yaŋ i ga salaŋ da care. Hay kulu kaŋ ni d'i in duɲɲo ra borey ze gaa manci borey ze gaa ii kulu ii ga salaŋ da care,i ga salaŋ ka bay haŋ kaŋ i goo ga ney care sey. Amma ii yaŋ ii no si maa, kal day ii yaŋ kaŋ ci borey ze ii ma maa ii waney. Amma hansi nga dinga hansi hanga sine niga di hay kulu kaŋ i goono ga te i ga salaŋ da care kaŋ ga naŋ i ma maa, amma ii wo ii si maa hay kulu kaŋ i goono ga ci. To yaadin no hansi yaŋ go da. Hansi hinka i hinza niga di iga fooru care banda wane ma wane nama wane ma wane nama iga bay hay kulu kaŋ ngay goono ga ci ngay nufo ra kal day ii yaŋ ii no si ga maa haŋ kaŋ i goono ga ci.